Kiä’na mý e xin mý töó re lí fó’ er e kiera ta la nɇ, kí i fyy dsa i ée’ ta la nɇ kiä’ kö <hesitation> kiä’ kö ý, ta xí kö ý uó ta xí köö ý uⱥⱥ’ kí jnáá’ dsa jmýy eñóo ii ý e jmⱥⱥ rá’ xen dsa i jmóo my ý uó, xen dsa i jmóo ý uán, xen dsa i jmóo ý uⱥⱥ’ kie’ my t¨*oó jö re li fó’ re kiéra kiä’ ta na nyy ii ý jö, jö tóo’ kapii’ jü ñí tóo’ dsa kapíi’ üü juý’ kö’ tala ‘ re lɇ eé’ tá’, xen dsa Kó i eé’ e re lɇ ÜÜ ba ‘ñee my töó jö, jmóo tá’ kiä’ wyy kiee’ üü tóo’ tá’ lajy juyy cebolla pi’ xii’, lajy my jmý’ pi’ xii’ kö’0 ekielña’ la jy my üü pixii’ e re lɇ pi xiii’ tóo’ tá’, jö to jmóo tá’ jö eé’ tá’ e fa’ e xin ju ñíi’ guacamole a ero’ xa juóo’ júu jö ju jmíi ‘nɇɇ’ kiel’ la re lɇ ló dsa jü ñíi’ ba ‘nɇɇ’ e dse li ló kiela’ xen dsa i éé’ kiä’ kö jmý’ kie’ ‘nyy’ kiä’ ta e kie’ náá’ jmý’ mó e ää e ta lyn éé’ tá’ jö, la nɇ re lɇ eé’ tá myy e xin mý töó.